adhes sagali shule dhursaa malsun hahidheniii ishinen hinbaneni eee Robb hachame khabathi hakhasabathe bubbes hakasbane malkan itdhabne adhuu thimna adhuuti akhan jirah dhuathan adhes dhib yed yaani adhunen hinkhabaa woo malkan adhun itdhadhe Lilah hinbathuu amoo Lilah dikko hinbathii dhuuub malkan hihodhithi laftin laftinen dikko buyoo hagodhee laft habonthee yaani won akhanathaa harkhakhaba